Ny fomba hanalehibiazan'ny teleskaopy ny zavatra lavitra dia ao anaty teleskaopy ao de efa ahitana fitaratra maromaro isan-karazany ahafahana mijery izay zavatra na lavitra io na akaiky ary koa afaka manalehibe an'lay zavatra tiana ho jerena izy.